أكثر حاجه تعجبني في الناس هي الصدق و الإخلاص، نحب الناس ليكونو واضحين و ميتصنعوش، كما نحب الروح المرحه الناس لتعرف تضحك و تخلي الجو مريح، برشا مرات الصدق و الإحترام أهم من كل شيء، إضافة على هذا الناس لعندهم طموح و يسعاو لتحقيق الأهداف نتاعهم يحمسوني و يعطوني طاقه إيجابيه.